gny maha sakafo gny sakafo bioloziky vo gny sakafo fa misy akora simika da ah araky fizaka anazy zay izy da tena boka apotony egny mbo naturel mbo mbo soa igny frais soa igny gn'antsoina hoe biolozika ka igny gny tena tsara aloha fe defaut-n'izy igny lafo. Nefa igny gny tena soa satria tena mbo feno gny fahasalamana sy ny tariny igny, mbo tsy nampidira raha boka ambadiky ka mety hamparary. Haitsika moa fa gny akora simika, ah misy fiatraikany izy io amy gny fahasalaman'ny gny vatan'olom-belo, mety ho soa zay mety ho ratsy fa matetiky manko misy ratsy agnatiny ao. Da zay gny tsy mahasoa anazy loatsy fa gny raha biolozika aloha gny tena soa amy gny vatan'olom-belo. Zay raha roa zay gny maha samy hafa anazy. Gny raiky, fa fa nitakotakosehy fa novà fa notransformevan'olom-belo.